اکتوبر: اکتوبر د خزان ښکلاوې راوړي. پاڼې ژیړېږي، او هوا خړه خړه شي. ما ته دا میاشت د فکر، آرامۍ او ګرم چای یاد راوړي. خلک د کورونو دننه خوشحاله وختونه تېروي.